أنا لا أعرف كيفية سلق بيضة. هل يمكنك توضيح الطريقة لي؟ أول شي حط البيض في قدر وغطه بالمية الباردة بعدين، خلي المية تغلي على نار متوسطة، وبعدين خفف الحرارة اسلقه حسب ما تحب، اربع الى خمس دقائق للبيض السائل، سبعة الى ثمانية دقائق للبيض النص مسلوق، وعشرة الى اثنا عشرة دقيقة للبيض كامل السلق.